<noise> أكثر شيء رومانسي شفته، كنت <noise> مرة ماشي على الطريق العام. <noise> وشفت <noise> رجال وزوجته ماشيين ماسكين إيد بعض وكذا ويتكلمون مع بعض. كان منظر وايد رومانسي، يعني أعجبني. تمنيت إني متزوج عشان أمشي كذا مع زوجتي. أمسك يدها، أتكلم أنا وهي، أحكي لها عن يومي، وتحكي لها عن يومها، ونمشي ونسولف.